Fomba fampiasana famoahana boaty anh fahafantarako ananjy anh, <hesitation> vy lavalava zaigny izy anh de ohatra zao zany hoe hanokatra boatinà tômaty ianao, de atrobakanao akeo i raha igny anh de ahodinkodinanao foagna i famoahana boaty igny anh de mipoaka izy.